Alura l'invensiun dël secul pasà al e che al e stait ënventà Internet e ënsema a Internet anche ël computer e cuindi dizuma che la tecnologìa al e andaita ën passo ën avanti però a volte a serv, a volte no e cuindi dizuma che a pöl fünsiuné, ma anche no